La leteratüra al e 'na materia ch'a pöl servi për për capì lon ch'al e capità ënt ël mund, ënt ël pasà